ليلي من الليالي موسيقار سمع لحم غامض عيجي من الغابة ، والله غاح هذا مشي مشي غاح عالغابة اتبع اللحن وين، يابا ووغا السجغ وانو يغشع ويحد عيعزف ب- ليبس شفقة وعيعزف، اخوي ودي الليف جيب الليف طلع اخونو ، اخونو الي مفقود صاغلو عشين سني